Mukhumikataru nende sita, makhumikataru nendee sapaa, makhumikataru nendee munane, makhumikataru nende tisa, makhumi kunee, makhumikanee nende lilala, makhumikunee nende kaviri, makhumikunee nende korano, makhumikanee nende sita, makhumikunee nendesapaa, makhumikunee nende munane, makhumikanee nendesapaa, makhumikanee nende munane, makhumikanee nende tisa, makhumikarano. makhumi karano, nende lilala, makhumi karano nende khamiri, makhumi karano nende khataru, makhumikarano, nende khanee, makhumikanoo nende karanu, makhumikarano nende sita, makhumikarano nende sapaa, makhumikarano nende munane, makhumikarano nende tisa, makhumista. Makhumisita nendee khataru, makhumisita nende khanee, makhumisita nende kharanu, makhumisita nende sapaa makhumisita nendee munane. Makhumisita nendetsa makhumisapaa makhumi sapaa nende wala makhumi sapaa nende khauli makhumi sapaa nende khataru makhumisapaa nende kharamo mukhumisapaa nende sota makhumu supaa nende sapaa makhumisapaa nende munanee makhumisapaa nende tisa makhumisapaa tusii makhumimunane makhumi munane nende vala makhumi munane nende khataru makhumi murene ende khanee mukhumi mwanane nende khovane makhumi munane nende sita makhumi munane nende sapaa makhumi munane nende munane makhumi munane nende tisa makhumi tisa makhumi tisa nendee lilala makhumi tisa nende kuvuli nakhumitisa nende khatara makhumi tisa nendee khanee makhumitisa nende kharano makhumi tisa nende sita makhumi tisa nende sapaa makhumi tisa nende munane makhumi tisa nendee tisa makhami kumi.